Los huracanis pos paquí no ain assinque me sonan a penícula almericana. Vienin con trúbilas mu huertis que hazin una movición mu huerti del airi. I si ya porcima ai umidá nel ambienti pos se pon la orilla que mejol de salil ahuyendu. Lo que l'izin tornau pos quiciás qu'aigan angunus en España peru tapocu no es que me recuerdi. Quiciás que nel mari sí que aigan mangas marinas peru amus, que sigu pensandu enas penículas almericanas i tolos enreus que hazin pa sacal-mus las perras.